Termometira zany ny anaran'ny fitaova fampiasa hijere ny hafanan'ny vata. Lafa hampiasa azy io zany e da mila esory tanamigny da apetraky amban'ny lela ao, na mabany tratra, na andamosy arakaraky gny karazany, da endrasa segondra vitsivitsy mandrapahavitany feo misy agnamin'io na mandram-pisehoan'ny mari-pana. lafa vita zay da tazomy amin'izay e maripana hazo baka amin'ny termometira iny da asia hidy.